ممكن أصحح أي قرار غلط أخدته خلال الأسبوع الفات، يعني مثلاً لو خسرت في صفقة ممكن أغير استراتيجياتي، أو لو عرفت نتيجة مباراة أو حدث مهم، كمان ممكن أستثمر فيهم وأربح، ولو كنت <hesitation> أعرف إن ممكن يصير لي شي مو كويس ممكن أتجنبه، بشكل عام السفر للماضي بأسبوع بيكون فرصة ذهبية.